Veuravini lekenai bifo gita tave garagoto neganai goi gatamu bono gita aroribaia rogo gena namo gena lakava maki goina bono riba gitakaua rogo au gegu gitagitai au gegu bogebogeai e au gegu maguriai dagara gavai boveini neganai <> beraka rosini asi boaikuni asi bo verereni goi noverere botoni. goi notanu namo botoni neganai tu asi bono gava. Goi gatamu o goi karomu gena namo moga bono ribaiai gena maguri moga bono ribaia gena tanu gia bono. ribaia gia gena tanutanunai gia genagenanai gia oromana goina bono riba gitakaua rogo. Goi gatamu ne ma veuravinina ba goi gatamu ne ma tugamagina ba. Goi gatamu ne ma vetore logo libana ba goi gatamu ne gima namo ba gebi namo ba mogeri bono vaga aerori ititoma vegatari initoma kimari toma bogi mogo tave goitagoni. bena boinani tu tave garagoni. Ma garo vaga goirari ai lagani ta maki asi egabiani bena vegrago erakavani vegarago geve dabuni korana guinenai maguririai gaukana gegita. aroribarito goi rogo. Ei mai logea ne ma gebina ba ma vetore logona ba gia ne gima namo ba gia ne gebi namo ba ma initoma mo bakiragia kavana veurani ne loru ai veurani. ne maguri veurani tu dia gatamu oromanai o goi gatamu marevanai initoma. Veuravini asi getanu maukani korana marevarina mogo ge gofarani okei gia fukana moga tu asi ta gitaiani gia viuravini. biruruna moga asi ta iauguani asi ta gita dobuani. Guinenai viuravini ge vaga aeroato goi tu vemataurai. vegubakauai vegabi. lageai mogeri dagara toitoi geve gita aroriba to goi maine kauri asi ge gabilageato goi. Okei vaga ilailanai au gatagu. kavana gegu keveai gegu nanu maseai nuda forarai aiagoto gia na au asi eraga kwaneguto. Asi egebi kwaneguto gegu gena keve genagenanai etagi bogito goi etagi lagani to goi seviguai asi gena namo asi gani namo natugu seviguai gena tagiai e iarevaguto goi. etagito goi egubuguto goi viurani tu mogesina viuravini tu maguri iobukanai mogo botanuni.